Par gonan nadika barban ai loi tu pues ia xnaꞌ diikaꞌ wwia wen wa loi pos ka mieti majna de lux chlli na ka no onan onan zanahoria o rroo deska zanahoria wenax to nadika onex nadika zegarte wai loi para wen didia netoꞌ kara <noise> <hesitation>